असो छे के एक आस्टेलिया, एक आसी चीम हो चाहिए, पैसो भी अच्छो रहे, खाना पिलना को बेटर तीम न भोच चाहिए। अस्टेलिया में, कोई भी मेच होगी नहीं, तो हर बार अस्टेलिया में मेच होगी, अस्टेलिया में बार बार कोई भारत पाकिस्तान है। इसमें इती लिए कोरि <hesitation> अपना इस्टेलिया में मुझयत होगी। तो वो गर्शी में, में को कचणा, तो सुर्विषीन बंबे में डीया में, वो बहुत।